लेक्ट्रीक केटलियोसी रोहे कीते रहे। मा रोहे ती चोकाई फ्लगबोट मा ने पानीने गरम करने होई। ती फ्लगबोट मा लगाड़ेन बटों चालू करे। ती तीनांग लेकेन वार रोहनी देन। तोछे ती नांग लेकेन पानीने वाईड़ू तातू हो जाएने ती नांग नी लागान चाहे। कि कहा की चु पानी वाईड़ू गरम रोहे तातू ती चोकाई आपना हाथने जल जाएने। ती चोकाई लेक्ट्रीक केटलियोसी ती ती नांग लेकेन फ्लगबोट मा लगाड़ेन ती चोकाई। आपना बटों चालू कर जाएने। ती ती तेरें वाईड़ चाहे कहा की चु पानी वाईड़ू गरम रोहे ती खैती नांग ऊपना हाथने गखाल देखे। ती कहा की आपना हाथने हाथे चातु ने लागे। ती कहा की अपना हाथे फूफलाने पड़ जायी।